To un hokkiyam dama mi chubta e yahdu dubi tammere didi yeso, e yahdu tammre didi gada dume mi chubtata. Igga mi so'o gada. Ngam mi anndi e wodi ko haani mi annda ko wakkani e lebbi gada, mi mobta jannde, e ceede.